Tu san le bise tɔgum, tu tari Farefari n de Gurenɛ. Tara Dagbanli, tara Twi, Hausa Igbo, <hesitation> Waala, Dagaati, Kasim, tara Kusaal, tara English language, tara French. Tara German, Portuguese. <hesitation> tara bunɔ Chinese ɛɛn hɛɛn. Tu tari Swahili, tara <hesitation> Abron. Tara bunɔ be beni, <hesitation> tiŋa wa yu'urɛ, Damgbe, Ga. Tu tari Akuapem Twi. Tara <hesitation> beni, Ewe ɛɛn hɛɛn.